Një mit i zakonshëm është se macet janë plotësisht të pavarura dhe nuk kanë nevojë për ndërveprim. Edhe pse macet janë më të pavarura në krahasim me kafshët e tjera, atyre gjithsesi u nevojitet stimulim mendor dhe dashuri për të qenë të lumtura dhe të shëndetshme.